<hesitation> lewru Sanwiyee ko haɓɓude e mayri wiide fuɗɗoode hitaande. Sabi, kayru woni lewru go'oɓurdu e ley lebbi ɗii. Banngal minen mbiyata jate tuubakuuɓe, <hesitation> miilaadu Iisaa.